जुत! जुत न अबो दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् नि थये। रुन्निन्ग् शोएस्। अब खान नि जुत। स्त्य्ले नि जुत। थबेने नि जुत। थे रुन्निन्ग् शोएस् अरे गेनेरल्ल्य् मेन्से खान नि थद चोम्फोर्तब्ले त्य्पे नि शोएस् थये। भिनि अ पत लेअ अबन्ग्सिन् चोम्फोर्त् नि जये। स्त्य्ले नि शोएस् अबन्ग्सिन् ओउत्सिदे नि अप्पेअरन्चे को नन नेबन ने जये। शोएस् न लचेस् थये। अर्रे, अर्रे सिगन्तिन् खाग्र थये। जुत। जिन्जोपुर् नि गुदन् गुदन् मोदेल् नि सन्दल्स् को रन।